پاتھ پستکاں سکھیا دی دنیا دا بہت ہی اہم سادھن جدڑا ہو جاندا ہے۔ ایہہ ودھیارتھیاں لئے گیان پراپت کرنے دا سب توں بدیا تے سودھر ہویا سراتھ ہے جدڑا اوہ مننے ہیں جانتے ہیں۔ پاتھ پستک دا پہلا مکھی ادیش ایہی رہندا ہے کہ ودھیارتھی نوں وشیان نوں اونچی پدرتی جانکاریاں دینی ہے۔ ابتدائی گنت وچ پہلے جوڑ، گھٹاؤ تے بنیادی کریا سکھائی جاندی، تے پھر ہول ہولے اگے ودھیا مشکل نام جیوں کہ بیجگنیت، جیومیٹری، جو بچے نوں بتائی جاندی۔ اس طرح پاتھ پستک ودھیارتھیاں نوں گیان دیوے، درجے تے قدم بہ قدم جیہڑا اون چڑھاؤنگا۔ دوجا مہتم پورن تات ایہی ہے کہ پاتھ پستک ودھیارتھی نوں سکھائے گی یا نہیں گیا۔ نالے ودھیارتھی جیڑی سکھن دی رفتار بد جانگی ہے۔ تے اوہدا جدڑا اپنا گیان اوہ پراپتی دے سادھنا والا توں چاندی جولی رہندا، کیونکہ بنا پستک توں ودھیارتھی جدڑا گیان ہے اوہ پراپتی نہیں کر سکدا۔